אִיה כְּנִת גַ'אִי נְטְלַע לֶלְפֶצַאע בְּלָא תְּרַדְּד, חִיַת עַנְדִי פְּצּוּל כְּבִּיר כַּאנְבְּחִי נְעַרֶף אֶשְׁנוּ כַּאִין חַאגִ'ר כּוּכַּב אֶלְאַרְד וְנְשּׁוּף אֶנְנְּגּוּם וְאֶלְכַּוָּاكַּב בְּעֵינַי, הַאד תַּגְרִיבָה גַּדִי תִּבְּדֶל לִיַא אֶלְנַظְרָה דִּיַאלִי וְתְּחַכְּלִינִי נְחַס בְּعְדַמַּת אֶלְקוּן.